Me mau tafisa tura ninimata sa ira taruk ni laminora tua nikalakuan'a fua sabap me tafisa tura'i inawei gafin nai kita kasai tei inawei gafin tura nini baba ninihali kakali siababis, dadi kila muguru ira me nini babasi doran nai tawait si manla te la musti tawait si nina babasi bail bail wawinara ira dokun laminora fua sabap iwa wawina ira me fanora baban le laminora garatak bolu fisa tura'i bolok, me wawinara sa fanora baban tei mole laminora gafin ira tafisa tura'i Sabap wawinar'a fanda ira le leman natokun nini nina baba si, nini hali kakali si ababis. Mana isik ababis bobari nini dirira waluk sabap wawinasi digafin tu garatak ira kita yang tatur si, ta sabi tura si, tafakalas tura si, supai fisa bua ira boluk tfitengal tura nini baba ketan dauk si boluk sabap mancia si wida ira ngasan dafisa bua mole firesi teteura wekan tuku inai dafiresi tura di urana si loka, inai dafitengal tura di ketan dauk siloka, wida waluk ira dafitengal tura di urana si sampiii sa datotik sa. Ira le nawali nai mancia inai boit dafisa teifu ira gutan fisa'i fua, tafisa ira me isate. Tabail wawina ira boluk damakin mancia boluk, boluk ilodi disabi nai mancia bolu dadi fanda tita urana si walok tamau tafira ira takutan tawali bua nini diri siababis. Tafisa bua tita'le tatagi tabail kurja, tatagi tabail pis dadi tawei lamino nini ira boluk tutuin boluk, lamino nini ira tawei magei le boluk nini wawina si bo tompt mimin'a ira dasial nai kita boluk tabuli nai tompat mimian'a kita womari rebat'a ira mo laminodi'a gafin tura kita loka. Fisara ira tawei nini'a kalakuan si gafinfin te tafira ira lekan nagamari kitafun nini dirira bisa natarim sa sa ababis te tei <hesitation> mancia dafisa ira dodan sa te roti boit sa dasial dalela sa tefua nabua ulan-ulan ngarak-ngarak ira le sa dasial dalela sa mo ira-ira kena lena natur'i abis loka dadi nawali naga kita fun <hesitation> tita le tawei nini fisa isa'te. Garatak te gafin te i'nagamari kita urana si dadi toi si ka'a si me tawei tafi sa ira takutan nai nini nina nini baba nini woma mema mam si ababis takutan gafin-fin fua baru tafi sa i'wida dafis bua ulan sa ulan roti sa dasial dalela sa tutu dafitotik ira sabap bit dafisa tefua ira datagi dafikutan tei dadi fanda. Sa walu tita urana tu wawinara ira boluk talupa sumbian'a boluk te sumbian'a ifanda mole nawei tita sumbian'a ira todi nai tarus ira ale nini fisa isa'te.